Ndiju jun mini ye jun najuan alanda ñui, oxhiun ta'á nguita je'e nuu ndavii ngue kiti ndandio ndujen nungue ndachiye nuu ondune nduna hé, chi nu kue akuii tanuu kundaviña'a nguejun ndijé yendukuni na'a ujun ninatame yutu, ngue iha yuñeme ñindii ndito'o, ña ña ujun yendan ye'é yendan ndiki name ye ujun yindome'e yejun ndivi tuku he uku yuku yute na nguian nguu culumbio me'e, tendio yemi yendio ya'á jan atuu yendionme ye iho há ye jun ndenandio ye'e mini nduye enajun xakuan, alanda chikue kuitaña.